حشراتو لکه مچ، مچۍ، ماشی، د شاتو مچۍ، نوروزک، میږی، کاکروچ، ملخ، بیټل، لیډی بګ یا فالبینکه، پټنګ یا شاهپرک، ا <hesitation> وروژونکی او ګیکو.